Za nizaha ananjy igny tamin'ny voalohany, hitako karaha tsy dia tsara izy igny fa kôfa nandeha elaela amin'izay izy, nizahako jusque tamin'ny farany, izay vô hitako hoe tegna tsara marina igny filma igny. Ary tsy nandainga anao taminanjy igny e fa tegna tsara izy igny.